والله أني راح طفي الراوتر وبشغله من جديد أو اني طفي اللاب أو الجوال أو التاب او ايش أيا كان الجهاز يعني اللي أنا شغاله عليه بطفيه وبشغله من اول وجديد والله أشتغل تمام ما اشتغل بسويها مع الراوتر بطفي الراوتر وبشغله من أول وجديد لو انه ما اشتغل خلاص بحكي مع خدمة العملاء وبوصلهم صوتي ومشكلتي.